Nde omiyele lee miel bikwo, orue le bufurr opiel bikwo ech ehh, Lewin, nde orieweh wukurd kuro Opielewu Obuburo, nde viechie Okwen lafal oma kpenpie ornelewn lashe adzang kechie Okparown melewa leshen, retinde orniewichie Koleley le wuberep, oldenon-berep, Olonkwo oñeyanume omilipie ofefeh enanaya bekwole bo, odzang benjür enkwe ehh bie bie nyam Oburo le bithi Oyuel Olonkwo tsetse tre, Olamlam en eman nyam nyam, Odgang. nkwe are shun ofe, odzan kesin shim ekuch okara opiewen ofen Odzang enenah enie beh yuorryanh ein afen eyeh Okana oferimi So benyin ebie tse the the Olumlam beyoun the enanap lebeyamemior eh mom esni, eyworki belle lebienyam emiorr, orilieh osusuel enyam nyam nyonm engerie.